When I feeling sick with cold, cold la something wor a can really disturb ley body cold can come in different different way cold can enter your body through your bones cold can enter your body through drinking eating plenty cold cold thing neh cold can come in ley body plenty way but me when I observe I get cold I limit my eating my drinking of cold cold thing neh soon I observe I get cold in my body I can run mainly for hot hot thing neh like tea I don't drink cold water yeah and ley got some cold tablet neh also in ley drugs store like cold cap cold this cold that I can take medicine tablet to treat cold but one nor ley first measure I can take when cold coming in my body I put stop to drinking and eating cold cold thing neh cold water I can't drink cold water any food la too cold I can't eat it I often can drink hot hot thing neh hot tea hot coffee I drink hot water because heat la ley only thing can Minimize cold from in your body I take bah with very hot water I press my body and thing neh with a yeah I drink hot hot thing neh hot tea hot pepper soup I eat hot hot food neh la all la thing neh I can use apart from my medicine or tablet I will take I can restrict my eating and drinking of cold cold food neh because cold la bad sickness cold quick to knack ley human body down so I can't overlook a when cold coming to me I restrict all my eating and drinking of cold cold thing neh to hot hot thing neh yeah la a I can use to take cold from my body apart from my tablet i'll take from ley drugs store or from ley hospital yeah I restrict my eating and drinking of cold cold thing neh I switch to hot hot thing neh my tea my hot pepper soup any food I eating I may sure ley warm it make it hot yeah la ley way how I think I can treat cold from my body.